Ël giardin dipend, dipend dal giardin, se l'as mach dë fiur a ie ën certo tipu dë travai, së deve gia cultiveie d'roba, deve gia travaielu ën manera diversa e sëmëné la roba e pöi deve cürelu, deve gavé l'erba e niente a ie due lavurasiun diverse tra fiur e giardinage